भेसि कोमेत् अमे कनि तो लोलो। कनि तो लोलो केने फस्त ते अमे पियन्स् तो छोप् कोइ लोलो। छ्होप् कोइ केने तेलोर् भजि लोलो। तेलोर् तेल् तो गरम् कोइ केने, तेलोर् भजि लोलो। थेन् उसुअल्ल्य् कनि तो दुत जिन्त कनि भगि केने तदे दिद् गिले होल्। तेलोर् दिद् गिले होल्। थेन् योउ शोउल्द् प्लचे निमक् अच्चोर्दिन्ग् तो थे तस्ते, होव् योउ वन्त्। कनि कीमन् लग होय हो। हेदो निमक् तो अद्द् कोदि केने। तस लोलो स्तिर् गो हिले होइ जबु। मने अल भ। हिले तेकेले, हिले तेकेले। मने जुन्तु जित फ्र्य् होइ जबु। भस्। तो हेने के ओमेलेत्ते होइ जबु। थोनिअ के। प्लै सरो। जन। तते अल छत् मसल भगि। मसल दि हो भदि। अल बेसि मने तस्ते। तस्त्य् पुरम् भगि हेने। अन्द् अगैन्।